نقولو اذا معندكش وقت تقرا كتب كامله جرب الكتب الصوتيه، تنجم تسمعها و أنت تسوق و لا في القهوه و لا حتى وقت تعمل الصبور، حاجه أخرى إستغل تطبيقات تقرا ملخصات الكتب كيما بلينغ كيست و لا هيدواي هكا تولي فاهم المحتوى بلا ما تاخذ برشا وقت، شويا شويا تولي عندك فكرا على برشا كتب و مواضيع.